صباح الخير، انا اسمي زينب انتي اسمك ايه، انا لسه جايه المكان هنا جديد انا واهلي جينا هنا من حوالي شهر مثلا وبكمل دراستي هنا معاكم ومبسوطه اوي اني هتعرف عليكم وعلي ناس جديده صحيح انا لاحظت انك متفاعله جدا في محاضرة التغذيه برافو عليكي والله دي حاجه حلوه جدا، انا بحب التغذيه برضو والرياضه، بحبهم جدا، وبهتم بيهم اوي، حتي <hesitation> يعني مهتمه بيهم لان يعني الرياضه بتساعد في تحسين الجسم ما شاء الله والمفاصل وحركة الكوع وباور وحاجات كدا والتغذيه الكويسه بتساعد كمان في صفاء البشرة فحبيت اوي ادرس الموضوع واتعمق فيه انتي ايه اللي عاجبك هنا في الدراسه وحبيتي تدرسي التغذية ليه حاسه ان انا متحمسه جدا اعرف اهتمامك بالتغذية جي منين وحبيت اوي ان انتي ماشاء الله شاطره فيه كمان، ايه رأيك نبقي نظبذ ونخرج سوا تعرفيني علي اماكن هنا ونروح نتمرن علي بعد الجامعه بإذن الله، حاسه اني متحمسه جدا نتعرف علي بعض اكتر وفرصة سعيدة